لومړی پرېکړه وکړو چې کوم ډول موټر ته اړتیا لرو او د څو ورځو یا ساعتونو لپاره یې غواړو. د موټر کرایه کولو شرکتونه آنلاین او فزیکي دفترونه لري او له یوه شرکت سره اړیکه ونیسو. موږ کولای سو د انټرنېټ یا د سیاحتي اداروله لارې هوايي ډګر ته نږدې شرکتونه وګورو. لومړی د شرکت له لیست چي مناسب موټر انتخاب کړو. د کرایې شرطونه وګورو او بیا د خپلې خوښې موټر کرایه کړو.